Ngam toma indonesia ne ena dofu gatebe ngom toma tidore re sema koi gohu, ngula-ngula, bira kuraci, nasi jaha, hula, hula keta, waji, apang, mam gosi, nyao fufu, garampati, nyao beke. sodaba dabu-dabu nyiha